Uge yang ngom so gure toma fola madoya ora moi tora ge sema uge naka, sema uke kopaya, kopaya ma bunga, sema uge kopaya marau, sema uge daso marau, se sema yali uge ganemo ma rau, sema uge diburu, sema ge dalawaho, coma uge koi ma gate'.